﻿Ebyokurya ebinyenda kurya mubwiire bwanyenkyakara, nimba ninyenda nywe caayi nebyokurya ebitaremiire muno nka muhogo, kare nimba ninyenda ndye nka'mahuri nomugaate, nikwe ndinde ebyokurya ebya nyamisana